मोरोक्को देशांत चौदशे मुसलमान लोक रावता। ते एका मेकाक मेळताना अस्सलामु अलैकुम म्हणतत। तिं ईद अल फितर ईद अल अधा मवलिद। अल नबी हयो परबो मोणोतात रमादानाच्या। महिनेांत उपास करतात नाचून गावून खान्निओ। सांगपाची तांची पडत असा काजरां पोईलीं। वोकलेक म्हेंदी लायतात हयो जाऊन। असा मोरोक्को देशाचेो तोडयो पध्दति।